<noise> Raha ôhatra ka andro raiky akagny zany za tafanondraka kafe amin'ôlogno raiky zainy de an-tegna zany tsy maintsy miala tsiny alôha voalohany aminazy de magnano azafady ramose hogna na azafady madamo ataon-tegna aminazy de avy eo koa antoniagna izy hoe sao de marary zany le tany ino izy ty novoraizan'le kafe na may izy antoniagna azy tsara be.